Fomba hampifangaroako voamaina betsaka kokoa amin'ny sakafoko dia anatin'ny herinandro iray aho dia mety intelo aho mifandimbindimby mahandro voamaina ary koa amin'ny herinandro manaraka aho dia mety tsy hahandro vary intsony aho fa mety tonga de voamaina fotsiny.